Auamaida, aidamaida, roe'na geabia unu'unuva kaudada, kainamaida ge gainida roava a'anana gesia roava, mauri nonoanai vu mia, vu ga vu guri guri roa, roe na maoronana onoria vu kainaria, makamuinai vuisana, vu ero vairo vu mai, emui rumada mauridada, vu vavai ouinai, nakaumuida, agavamuida osidi, ema maurina uravena nonoa'nana, roena vu gana venia vu mai, da vu bo'o bo'o, a'anana ai da nonoa, ia na mauri nonoana a'anana roenai emiava, gai emaiva kainamuna egainava e'ouraro veniova, a'a maurina voabia unu'unu emu maurina aonanai, da vavai garauda egeda oma vavai emu maurina da ve nonoa, ounanai, aidagada, auagada a'a maorana kainagada ge gainidava a'a gereana nonoa'anana isa ganavemia, ema gereana na nono'a nana da vo gana venia ai mauri gaga'anai vo gogo, ana'ounanai maurina ia'na vo abia unu'unu, a'anana vo ga roena vo mai, emu rumana na'kumda, agavamuda, goaemuda vo va miada kapea. Va'go'u, abu'rapeanai vu go'u, emai gavada vu ani rapea, vu abi rapea vegana a'adina ema gaga'ana aonanai o gogova a'anana, a'a gagana ve verinio ve ganaimo, ema nonoana aonanai o gogo ema <noise> rainamura ge gainava a'anana, a'a nono'ana aonanai vo gogo, ema do'ura va a'a rainagai non'ana, ana gaga'ana aonanai vo gogo, ounanai rainamuna ge gairava a'a maora nono'ana, na nono'ana vo abi ukomunai vegana vegana, vegana, ema gaga'ana aganana, gaga'ana, ainanai, ema bainamuna ge gainiva nono'anao ogana a'anana, nonoanai vo gana, gaga'ana, ounanai emu ruma maurina, vo garaina ro, emu rum maurina nono'ananai. nono'ananai vo ga roera isa mia, ema ve'o, a'a maurina do'ourava. vo ouraro ouraro ana ona sibomu maurina imamunai vova gaga'a, ounanai rene rene munai gemiava raidada a'a maurina, maorana vo ouraro venida iada eda abia unu'unu, aeadi iana maurina ve nonoa gainanai, ainanai a'adina maurina iana ve Ve ganado ganado, mauri gaga'anai da oma gana, ema gaga'ana, vemai ana vo vavai garau, ounanai kainamuna ge gaina ovinaiva a'anana, a'a kainagai nai no vo mia, goaemuda vo ounaro venida ovinai ovia bagana maoranana vo vararo venidia, kainamuna ge gainava a'ana oganava roenai omaivaa ana a'a ovia bagana maoranana vo vararoa kauda a'a kene kenemunai ge maiva a'adada vo vaonida, maurina nonoa'nana vo venidia, ana mauri nonoana kauna'anana, ana ounanai goaemuda ia keneken munai gemiava a'adada, a'a mauri nono'ana vo ouraro venidia, inokai ai mauri nonoanai vu gana, abuda mauridada eda nonoa unokai isa mia, ema ve'o, a'a maurina do'ourava, vo ouraro ouraro ana ona sibomu maurina imamunai vo va gaga'a, ounanai kene kene munai gemiava kaudada a'a maurina, maorana vo ounraro venidia iada eda abia unu'unu, aeadi iana maurina ve nonoa gainanai, ainanai a'adina maurina iana ve. Vova veana ovinai, ema ve'o, ai ve'o, ana ounanai roenai, irororauda geourarova ava a'adina a'anana a'a maurina vo'abia vo'ero aima vogana rumanai, goaemuda, a'a rene renenai gamava a'adada vo ouraro venidia maurina i'inana a'adina ekava ounanai, ega maunda isa maronida ovinai, isa va gaga'adia, ia maurina rene rerenai kamiava a'adada osida ega mauri kapeanai, isa mauri, isa mia ema ge bo'o bo'o gemaiva, kainana ogainava, a'anana voga vo guriguri, roa vo'ero vairo vo mai, a'anana gaga'ana daka vovavaia, nonoanano isa'isana vega vega kuanana aenava ovia bagara ena erovairo kuanana aenava.